Iko aike iko, opo kompuro toi maumoro pipui ama isigougirai ogo. Maumoro pipuro piotopuro toi maumoro ama isigupakotopui moo girai ogo toi maumoro narukui, igirai ogo koro ama isigougirai. Ako pogomma oke kuku kuanai maumoro narukuro uotopuro, toi egu morgue maumani kompuro, tege kompuro, kompuro, nagai nogo muruaro, nagai nogo, piro kompakaa kuro, nagai nogo muruaro nagoinogo temumaku. Pataguro to nagaino muruaro nagaino konkonpugu, nagainogo apai aga ia tagu nagainogo muruaro konkonpu. Egu toi nagai nogo tege konkonpugu, konkonpugu, egu taa ton roi an aguine nagai ee koro ama isigouogo to piotopuro nagai nogo tege an apakugu an apakugu piro egu ama isigupaku. Ama isigupakugu nagai egu tono agigui ako aike sinto piro ama isigupakotopuio, aga mmo ako nokeu morgue tamugupa noke eturo iko porumi toi tege mugouge porugakakuro uro egu tege tuntugu, tuntugu, tuntugu nagainogo tege apakumo, nagainogo toiama isigou piotopuio ikogirai. Egu piotopuro, nta egu. Paigami or korigami, upugami ogo toi eragakui. eragakuro toi piro konpakakuro mma ako noke pai aguguine ia siotainolo kotu moi, piro maumoro kompakakuio egu, kompakakuro tege tuntugu, tuntugu uro nagai egu noke numakugirai uotopugu toi nagai uro, muruotopuro nagai nogo tegirai uigirai kompuio, kompuro toi piotopuro nagainogo muruotopui. Egu intoko apakuro piotopuro toi nagainogo taa mugupa noke etuio. Teo koro ama isiou toi piotopuio, nana rukumo ako pogomma kuku ponikegaine.